Aaawe, mpia asa chila chiyentu. Uuuntu alichila chiyentu. Manangi watu mpia alichila chiyentu. Chani mpia zinu wazima kuusaidichi, daziunzi zinurinazu. Ungawa ni mpia, lakini kulichinojima kulazimu. Kamu uuntu. <noise> Awe, mpia zinu watu kuuza. Mpia zinu wazima kuusaidichi. <noise> Mpia asa chila chiyentu. Uuuntu wamuuntu alichila chiyentu. Ungawa ni mpia, usinu uuntu. Asifu. Usinu mpia, ulinu uuntu. Haa, haa, umapita ningu. Lakini panuli ni mpia. Chikutakia uwe muuntu, uwe auzo. Utachia kwamba panuli ni mpia, utachia unu uuntu. Aaawe. Wamu karulu unta alichila chiyentu kulike mpia. Ma mpia zine maua. Ungawa na ziuuu lakini kumuda umwi usitili ncheo kwenu mzamano nganuu cheo lakini kumuda umwi nicheochi masila lakini ngulino untu chila mtu acha ma chivanjilani havino ya kuku kuvuanjila maneno mazipe baraka tosha, <noise> nko nkuli bina damu nakutuele fulaa awene na ndani nimpila awesimnyanyasaji ali moja mbili tatu, tyari sifa hii kukuita munga kukuzidishia. <noise> Tofautikwamba impihanga ngazi nuoatu kuzawati nimundini pia, impia alai chila chintu enoesi mfano kwa kwaliu mwi Mungumuela ela mpaka sipaa <noise> kwalini mpila ngindoshe atokea atangerichakuria chavandusha nuyo senchuru kaende kani kande iyazori munizi yansima atangeri yama ngaa seri kuli pita sasa apasiro msaro mwana akwe wa wa fua hatatarenimpia neke maaria sufuria lakini ya ntulia kene maatulia nsufulia lakin aantu yakanyeleati kusuno maaliamu katushini mumoini zeli mkote, ya mwenyekiti anchukulienga lazi umetukulengine msamee niatimbona naewesheni kulianini kwayo fona tajiri ngata kwene tayaaria mizawadi kakatu keli yo mkola yani kwalikazi, yani umelimbia kabisa kuhusu mwananchi unoolie akati kumkolaizelie ya viongozi yanaoenedelele katule ngumu sana kwaio nimpano nawe nungano pia <hesitation> we kusemana, yan nimpia asechila chintimpia ni utu ngumanye vinou chimapitani ni ngula lakini ngiwani mpiyaalafu sinu utu waati.